اولا هاد العدر ديال مكاينش الوقت راه مكنعتارفش به تقدر تقرا كتاب او نتا ماشي في الترونسبور تقدر تقرا كتاب او نتا كتنتاضر شي حاجة فشي ادارة المهم غادي تجبر شي وقت وخا غير ساعة فالنهار او غادي تقرا فمسألة الوقت كتبقا غير نسبية